Odjed mabeya, baa beun da tuu saa naa, ko beun da ran tuu saan bank, zong baa beh ruu, koo beun da tuu san, mauw keun baa naa, oo em kuu, da oo saa kuu, nii pat keu kpangha oo raa, nenaa tuu ii dan saa beh ye roo, oo em keun da oo saa kuu, veneb oo kerii kpangha, oo em kuu, koo nii pat bit bai keun baa naa, in lambe maa, oo maa in sonaa, neyha em in lambe ma pat in sonaa, daake baa wul beurii ma nda tuu man wo reu ma, nbob kpang oo ri geu n-em kuu, da nsaa ku, nyam pii sunu, nyam oo ked kpangha, nyam oo maan nii pat, oo kum sonkeya, nbob kuu, woreu pat, nbob ya geu nda tuu, <noise> meurii taa baa naa, odejed meu raa, ndan nsaa tuusaa yerii kuu, tusaa tuu sona, nkum ye sii, nyem ko nii pat, nyam baa geu, nyem zong aah nteu em beu roo, dan saa kuu, beun dan keun pii naa, amma njah seh, nkum zong ningni bah, nbaa, beun saa gaa geu, tu saa ii piin yil gaa, nfak nyama, nfak zongha nteu em beu rii pat nfak nyama, nbaa beun ii tussah youw, nyam dan tuu rii keun pii naa, nyam keu tem gakke ambeya, nkii lamke ambeya, nloo sii sih, nyam kuu, dan nbad tussak nteu san ye roo, nyam keu kepngsel oo raa, dan kpang keraa, dan tussah rii keun pii naa, npah tebeu ambeya, keu peudke ambeya, ni pat da kum sonke ne. Nyam dan kpang deu keun keraa, neh de koole pat, beu teu baa naa, nzaa kuu, nleusii, nzaa npii zong de pat, dan sa tussah, nyam dan tuu keun pii naa, nzaa legu, nzaa legue sen geu, nleuleum wuu, bob nbeu beun daa tuu saa naa, nere dan seun pin gu? Neh ning maa pin gaa, sen nzaa keu yil ambeya, npa tem ya, npah peudke ambeyaa, nyam beun dan kpang keun keraa, nzaa em kuu, dan saa kuu, nyam beun dan keun pii naa, ahh kan deu, wong sona, nzaa kuu, keu tem nyedke ambeya, nfak nyama, nyem kuu, dan saa tuu roo, nyam keu iisel oo raa, dan tuu pii naa, nda lamke kinaa, zong de pat, npah taa, tebeu ambeya, meu rii taa baa naa, nzz-nzaa legu, nsaa tussah, npah tebeu ambeya, npah yil ambeya, zongha nteu em beurii pat, em dan saa tuu saa, nyam dan tuu pii naa, nkum yilu, bann beu zaa beun saa tuu gaa, boo pin tussaaa, neh aah zaa dan tuu saa deu nere gu? Neh ning maa she, sei keu yil ambeya, keu tebeu ambeya, npah peudke ambeya, nenaa nyam dan kpang keraa, nda tuu keun bobaa, zongha n’em beuri pat, tussah nsaa beuri pat, nda tuu bobaa, ko nbaa yaa beun ii, in lambeya ye. aa, in lambeya maa nza kuu, ndan pii lessu, ndan dub teya. Nmaa nii pat, nyam keu yil oo raa, dan nii pat pii naa, dan kpang oo rii keraa, nda nii pat sonke maa naa, npaa tebeu ambeya, puedkeya ambeya, nleu yil ambeya. npah yill sih, nkum lamkeya keu neyha, zongha nteu em beuri pat ndom neyaa, nii pat nere pat teu ban, teun naym fagn geu, nyam dan kpang keraa, nda lamke kina, nda tuu bobaa, yan nda ken pah naa, nda yeb beud boobaa, nda nii pat maa naa, sonke, beu taa gam ye roo, nmaa nom keu neh sii ko, nzaa kuu, nyam baa nzaa legu, nsaa kuu, beun dan keun pii naa, nzz nsai geu, beun dan keun pii naa, zan saa seh, nkum yil geu nere dan seun tuu rii pii nii? Neh ning ma pin tussah ri gaa, nzaa legu, nsaa kuu, nyem kuu, nda nyem kuu, nyam dan keun pii naa, npah tebeu ambeya, npah peudke ambeya, ni pat nsai geu, nsa keu lamke ambeya, nii pat nsai geu, ten oo kum nyekeya keu neyha, nii pat nteu san geu, nduu neh sih, nkum neh ta sonke, n’al keu neh sih, nkum neh zongh nteu san deu pat, npah nyam numu, nii pat nyam maa seun nii pat, nyam pii seun peudke roo, nyam pii seun kpangha, aah nda tuu dan san doo, nyam dan seun kpank keraa, da baan am geu nbob ya, amma zaa nleu wuu, nda baan beun ii teu tuu geu, nbob tussah rii gaa, meurin taa baan ye roo. Nzaa legu nleuleum sih, nzaa zong de loole, nzaa nsaa ku, ndan pii kuu, nda tussah rii keun bobaa, bah tikpeng aah se leg keu yeb taa roo oo maa baa yaa, nzaa kuu, beun dan keun pii naa, zaa nsaa ya geu beun dan pii naa, nzaa nsaa seh, nleu wuu, nleu zong de pat, bob nbeu ii da beun keun naa, ii piin gaa, nzaa kuu, nkeud wod ambeya, nlaaa wod ambya roo, sangha nkeud wod ambeya roo nlaa ya geu, nzaa yaa, nyem yaa, nteu ran saa geu, bah tikpeng da ran kpang oo rii keun keraa, ma ko meu teun baan ye roo, zaa nsaa kuu, zong de pat, nzaa nsaa tussah, nyawin nbaa tuu rii nma tuu ruu, aah nteu san deu pat, baa be aah ye sonya, aah sonsen geu, nzaa ku nsaa kuu, aah nbob deu pat nmaa kuu, nma-nma –nma ma-ma-ma! Aah ii nped deu ko, bid nda od dan saa naa, ndan-ndan bobaa, nzaa nsaa tussaa, nyam oo kum keu am taa, npa tebeu ambeya, peudke ambeya, nyam oo ked kpangha, nyam maa artin ked kpang ya, am da nda seun zaa naa, nfag geu kuu, zongha nte leun kili beu roo, nfageu kuu, bah tikpengha se leg keu yeb taa roo, oo kum obeun taa, oo ked beun kpangha, nii pat da kum nyedkeya, oo ked beun kpangha, nii pat da kum somke neh, nii pat oo kum nyedkeya. nii pat oo kum sonkeya, bah beu moya gbaku, odjed meu beud doo. aah beuraa beuteu leumu mu reu, boo zaa kunu. Aah beuraa ii maa tuu sen doo, zaa boo ma tussah, aah beuraa ii teu tuu san doo zaa boo saa tussah, aah beuraa ii teu leh lam roo zaa boo lam lessah, nii pat da kum sonke, nyam oo ked kpangha, zong de pat oo kum kani, meurii taa baa naa, odjed beuraa, mangnad beuraa, bah beuraa, yeb bengseu beuraa, kuvel beuraa, ii zaa kuu, ii saa tuu nenbeya. tuu wul be wona, tuu wul bw bagnha, tuu nii, in be pan be yeb beuraa yoo, in sake yebbeu be ya yoo, zaa ii saa kuu, nyam dai kpang oo rii keraa, zai ii saa sen geuuu, nere dai seun piin gu? Zaa ii saa kuu, nyam baa yaa, ina n-ii rii, nzaa kuu, nsaa kuu, beun dan kpang deu keraa, nzaa kuu, nsaa kuu, beun dan keun pii naa, nzaa kuu, nsaa kuu, nii pat da kum nyedkeya, meurii ta aibe baa naa, ii kum ii leuleum sih, ii saa kpang nenbeu beya, tuu nen beu beyaa, ina teu em deu pat, ii daa tuu keun bobaa, kpangh ii teu ssan deu pat, nyam dai kpang deu keun keraa, ina teu san deu pat, nyam dai keun kura. ii kum keu nyam pat koole, ii kum keu odkuvel beuraa, meurii taa baa naa, ii kum odba, ii saa tusaah. Tuu nenbe ya ye roo, nyam pat mai keun dingin baa naa, ii saa tussah, ii da kpang oo nyedke keun bobaa, ii da baa boo baa, ii saa tuu nen beu beya, ko ii maa gomnati tuu sen maa, ii saa tuu nen beu beya, nyam dai kpang oo rii keun keraa, nii pat da kum sonke ni, nii pat da kum lamkeya, ii da lamke kii naa, ii da baah bobaa, ii daa nii pat boba, npah tebeu ambeya, oo kum keu aah kiin, maa nyam pat beu teui taa baa naa, ii saa tuu nen beu beya, ii kum yi, babeh beun teu nassara tuu saan seu, ii saa tuu nen beu beya pat, ii da lamke oo rii keun be naa, npa tebue amabye, peudke ambeya, kapng nkum yebba, nfak nyama, nyam dan issel amabe reu kpank oo da keun kera, odkuvel beuraa, beuri taa baa naa, ii ke neh wong sih, ii sa ina ii daa bob doo, ii saa tuu saa, nyam dai keun kera, ii saa tuu nen beu beya, ban be beuni da ni pat saan geu, ii maa kan sii, ba pan tebeu ambeya, ii fag nyama, nyam dai kpank kere, zongha ii em beuri pat. ni pat da kum nyedkeya, ii teu tuu saan maa, tuu da kum nyedkeya, zong aah ii em beuri kpang aibe da kum nyedkeya, ii ii nyem bah veneba. aah se leg keu yeb taa roo, zong aah ii te em beurii pt kapng aibe da kum nyedkeya, Tuu nen beu beya, nii pat ii saa kunu, tuusaah ii teu san deu pat, ii saa kunu, ii zaa legu, ii leuleum sih, ii zaa legu, ii kum yebbeu sih, ii zaa legu, ii em kuu, ii zaa legu, tuu fogu, teu kol yilu, teu wolu, teu dib kod beya, ii pii kuu, ii saa kuu, aah rii pat. zong baah be bobma. mueri ta baan-baan taa keu aah kin, baa leunleum sih, baa kum odbaa, baa saa ina dabeun-dabeun vallin, man doo, aah da beun peudke piin doo, ina da beun peudke piin doo, ina da beun kpang oo kedn doo. ina baan bob ban bob aabn inliin lin beu woreu roo, baa leuleum sih, baa kum kane sih, beurii taa ban ye roo, zaa obeun ko nba beun da kum kane geu, ni pat songa, kpang ambe da kum nipkeya. nzaa legu, nsaa kuu, nyam dan keun nkera, nzaa legu, nsaa kunu, zongha nteu em beuri koole. nked, nyam dan kpang keun kera, ndang vagsa, nmaa nom keu neh sih, nneu ngeud keu neh sih, nduu neh sih, zongha nteu em beuri koole, kpang ambe da kum nyedkeya, obeu ko beu teu ta ambe fagn be keu aah kin, bah mara meu fag seun gaa, obeu ko bu bob obeubeya, beu ii taa amko nbob ko, ina bueri, lamkeya beuri kin di, amko kii ko, nda baa bob tuu wora, nda ken bobm tuu ruu wora, nda yebbeud lebn tuu ruu wora, nda yeb-yeb. <hesitation> nuubood baah kan be tuu ruu wora, nii pat nda maan tuu ruu woruu pat koole, bue teu taa aibe baan be keu aah kin, npah tebue ambeya, meurii ta baan nyam de geu pat, ma geu meu daa gambe gaa, meu ta gam keu ai raa, toh! Ma geu nyam pat, meu teu taa kon banbeya, maa geu meu leuleum koka, ii leb meu ye roo, mu saa kuu, zaa meu dii keu duna, dun ligeuraa, meu fak nyama, nyam nked meu kpangha, ma ko nyam ked meu kpang di ya, ai ko meu teui baa naa, yeb booru be beuraa rii, ii saa tuu sana, tuu nen beya-ii saa tuu nen beya, ii zaa ii saa kuu, nyam dai-dai kpang dii keun keraa, zongha ii em beuri pat, dai kpank dii keun kera, ina ii saa rii geu pat nyam dai keun pii naa, zongha ii pii beuri pat nyam dai keun pii naa, ii peudke aibeya. ii suk tem aibe oo kum nyedkeya, keu neh teu koole, nduu neh sih, neh ban ya nma ri kini, nma kuu, neh ban teu npii wolu, npii kuu, ngab ya, zongha npii beu ye rii. Nda lamke keun bob geu, npii kuu, neh baan ya nyem fogu, neym kol baa, ndan duba woksaa, nyem kuu, gabya, woksaa nda dub ye rii, in sona. nda baah baob beu wora, nza n’em kunu, dan dub wokseun daa, nbira ku, daa yan da baah boba, ina nsaa rii ndan boba, meuri taa baa naa ii zaa legu, ner pat, oo saa ina daa kum da inliin san tuu ruu woreu roo. pat zaa ii ma kunu, ii kum zong ning neh sih, ii pah tebeu aibeya. ii koo ten aibe oo kum nyedkeya, keu neyha, inaa ii teu san deu pat, nyam dai keun kura. ina ii man deu nyam dai keun mana nii pat